<noise> Ni illuƙo ɓeje ƙa sheket, shi yamba illiƙon ƙa ne nin pambina ti chakka, ning pettu piira, ning wattu ɓaɓɓuno yamminai shono ɓurƙo alau we ning shiɓɓai npatton gajang ƙoomo tiɗoi ƙan yashi jura, ning illina ning shubi ta foƙno ning shi, ƙa neshan lauwi ɗiu shinna foonan pisshei ning watti yammina ma tatanomo ning ibui bwe ning shena ƙan ɗa'nge nin shubi ta fokno ummo we shinna shiƙo dijino ƙafoori ƙa sheket watu foori anomo ma muuƙeno shombo mandi wei wushinammo wu batture yo shina mure ma ɓaaƙa mannu sha shomboi biskit ni shoƙo ta foƙno mummo mandi we shineshi shine shiƙo ƙa neshan nii minji yamba ma ƙooko toomii ni ta dingo chinaa moɗɗo ning kutton ƙomburom ti shiki minu shi ƙan chiɓɓai minu shubi ta foƙumu minu ɓaanoi waaro yippa shi yamba ta warmun fudu fusshon minun ƙando shiƙmu minun nesho shiƙmu, ma mummum minu ma weƙo pagra amwani'i kishi amgaƙmo shi yiƙo minu ta ɗiƙani nimu shenaa ta ɗiya wu shina, yamba ta mirmu ƙa tei peneng ma munƙemu nong shaƙƙa minu minji minun ɗingina shiina minun china minun maan foƙ alauwemmo shi minu shiiƙo ɓeshei, pattan gajang ƙoomoi ti ɗoi ƙan adan ɗa'ngemmo ndang wa ƙau ƙui ning yamba nwa menƙuɗo shiƙƙi ta yaƙo ma ƙauƙo shiƙƙi wa ɗina ɗok weshina minun nɗi mirun shikumu ƙa te. ƙandang mirun ƙa te ƙn wa fudan shunna ƙn wa ɓang shik ƙandi gbuɗun ƙte mu shina ɗoi shi yamba munƙo mirji ninya.